Sikyangathokekana eribya ghuthelenge ghuthalengekanaya kusangwa ibwa kyanganabya ighunawithe ebiyithawa ebyosi kandi ibwa sihali oyuwithe ebiyithawa ebyosi akabighunzayu. So kyikamanyisaya kyithi ighukendibya eghunemulengekania kundi ghuwithe ekyawukanza neryo kandi sighukyiwithe. Ghukabya ighuwithe erikyi kyirengekaniaku ngawukindikyithunga ghuthi kandi ngawamakyithunga di, esyasente syamabiribulha, ghukabana omwana abirilhwalha, ghukathoka ghukilengekania, iwabana omukalhi akayabutha ghukabya ighukilengekania, mama waghu alhwere ghukindilengekania. So neru ikyakulemesya eribya ighu ighune omwabuholho bwaghu obuli ndambi.